Kopraq tegeväq umma tammi niimuudu, et nä toovaq järest määntsitki ossõ ja puutükke, kuni näil tulõgi üts mõnus tamm sinnäq. Ja sis nä eläseq sääl